Cici ciru ciru ge ngom fo gahi ciru hutu, ciru gogo sedaba ciru karabesi, ciru gogo ma jira, ciru yohu ma gogo, ciru gulu ma gogo, se ciru kumis.